<noise> sebelum wo kawingi manege nanga pasangan ma singia mang sifat wosiodakasi jang sampe pas wo kawing ika wosi odakuwa done apa yang terjadi <noise> semisalkan idadi kekerasan sokomanege de jang sampe ma akhir ja kauku de wolio nanga balusika. <noise>